تحظير الرز مرة سهل، أول شي تغسل الرز زين بالموية لين يصير صافي تماماً بعدين بتحط الرز في جدر مع الموية، <hesitation> طبعًا الموية بتكون أكثر شوية من الرز وبعدين تخليه يغلي على نار عالية، وبعد كدة تخفف في النار وتتركه يستوي لين ينشف وبعد- قبل ما يخلص بشوي ممكن تضيف ملح أو زيت على حسب الرغبة يعني.